أفضل ذكرى لما كنا نصيفوا عند حوش جدي، وكان الحوش كبير ويجوا أعمامي ويجونا عماتي، ونحن وبنات أعمامي وبنات عماتي ونحكوا قصص في الليل ونضحكوا، ونديروا مقالب في بعضنا يعني.